ʻehia manawa o ka pule!? ʻaʻale loa. ʻehia manawa o ka mahina. no ka mea, ke hoʻāʻo nei kuʻu ʻohana e mālama kālā, no laila kēia mau lā? hoʻokahi manawa o ka mahina ʻelua nō paha. a o kēlā no nā lā nui a no nā hanana. a o kekahi o ko mākou mau hale ʻāina punahele ʻoia hoʻi ʻo gens korean barbeque.